في يوم من الأيام، عثرت أميرة على خريطة في جصرها في مكتبة، وكانت المكتبة جديمة للغاية والخريطة جديمة، ومع مرور الأيام اكتشفت أن إنها تفتح باب لعالم تاني، ووخرت رحلة المغامرة مليئة بالتحديات والعجائب اللي تكتشف سرالعالم.